متحده ایالات ډیر زیاتی دودیزی ورځی لری متحده ایالاتو کې د شکرګزارۍ ورځ ډېره مشهوره ده. خلک په دې ورځ ډوډۍ خورې او مننه کوي. همدارنګه، د جولای څلورمه د خپلواکۍ ورځ ده. خلک پکې اور لوبی، خوشحالی او جشنونه نیسي. همدارنګه، د کرسمس جشن ډېر مهم دی. په دې وخت کې خلک خپل کورونه ښکلي کوي.